Miarahaba anareo rô tonga namonzy an'ity fety ty isaorana anareo na- nafoy fotoa nafoy <hesitation> vola amankarena niala tany namonje an'ity fety ty, isika moa zany iroso ame fihinagne sakafo asika refaveo da aza mihafahafa zany fa asika rehetra rehetra io mazotoa gn'aby.